To ɓma zhni ɓma zhni <hesitation> a gna ge ada bma zhni ɓo nge gye nyi kanu gnami bma zhni lo'a to mita shi zoho zohoi kpam miɓa shi shekwoyinu nge shekwo yi nu bmami zhnilo domin ntum gena shekwo hi owonu zhni watnu nzai wa bma ho zhni, okey am bma zhni kwo pa n shekwoyinu kwoyi gya gnana sheyi ba gye wu zanyi kwodii yemi shekwo nu yeza n na byin shekwo tobe ye hom hota bwa oza n wo ɓa ye hom to n lonu bma zhni ho n kwonu <hesitation> kwo palo n shekwoyi nu am omi. Nza zhni wa bma mi zhni mawo mii bwa bwugba bwui bwui so sain har kwo mi to ɓo ɓa yawon mayawo nge ma gwode nge adamilo nsonu mwa adamilo hola mi bma zhni <hesitation> bma zhnii ho n kwonu kwo zhni yeye nuu u n za to ɓei yehom wota bma ho zhin nza ɓei yeho wonu bma ho zhni <hesitation> nlonu a bma zhni yi ho nkwonu kwoto mua be kwoto n na zai mwa begyem kwona zai bwa hnu, fyewyi nu n ɓaɓa bma ho zhni to bma zhni nu nmi zhni ma gye ai bmami zhni kwo abmaza do zhni omii che mi ɓa wo kwoi dami am bma zhni n zanyi kwochi a zhni awo mi ngye migye Aza dna gbmai n shekwo kwu zokwo ga ɓa malo oɓa ba ɓa bmami zhni to mi zhi maa mamii yi nge ka miɓa ɓwa gyiwye n na malo zeye aba she ni zhni ɓo nuɓwolan shemi la gyi wye bwa, shemi lo waba ge milo wogna ɓyi wa bma mi zhni che wagna mi ge mi gwoi znazna nya nyi majeze lo ma wo bwugba bwui bwui sercinyi domi owo gyi wyenu na zhni mi mii lobo owo gyi wye nu jesnu wonua jezeɓe nmi magye mi laje mabasi wolo wo bma mi zhni <hesitation> n malo nwoto bmami zhni kai azhni a wo aiyiza nge zanukwoi Zanu kwoi wota bmaza zhni lom zanu kwoi nu woi kwo koɓo wota bmaza zhni lon kai to ma wo kwo dami nlonu amma omi bmazhmi da gbma n hoye ngye n hoye nna zan ɓaye ɓa bmaho zhni nyi mi zhni mawo kwo kwoi dami n bwugba bwui bwui. Gine kai e oya zakwo n ɓodai ɓa gnage kai ozaye nwoim we lami bi wato hola fyi onya n hoto chein wom ɓe woi gaho ha chi n hai ge kai wola mi bi oza ye n woin wolami byi to onya bmathniyi ho kwonu nu aza mwa be gye lon mi zhni ma chi ɓa lonu chege kai zeye lami bi zawoteyemi mage kai zeyetayemi lon to obo ho nu.